sakarang haturenaru mo lama seina huwaya re riyo he, huwaya yama hasil sa pei turene sahe ana, jaji inalo'o rehuwai sa um sakae, e ekeiyo petayam leuwe lahuwe nolo'o kepen, kepen nalo'o matasi hale, ta'e ai re ai le'e si talae, si unae lo'o papang, nala terisa rehe nalo si hutuwe nalo papang, nalo si una luma. Luma me ha jendela, ariya mataiya, ehueru, jaji si huna aimesa luma mesa ai mehune na lore balakiya, re rep, saero yau hutu hutu le'e, yau hutu nalo'o tumata si seli'u, na lou na luma, ai nala le'e se me le'e. Si utuwe nalo'o re papang nalo'o re aremataiya, re saire hueru, na turene pun se me le'e, si sumayasa taulatu rena padahal tei mesa ne hasil, imtalale ehu, ehu lehu tumasi barange, na sinahu yam, me padahal remesa hasil, lokun turene, en purawane Urawane pe isa he ana re hasil sa am nanae mane he ana kalu sei me i tan he ana i mosa he ana <hesitation> lau si la ahu karunia karunia si pake oto nae si u re aleru lai amane tae si lekeru ta'e hinten seme si ri raeru lau umutu eperlama karun. karun kalu re helintas si e si timbang yaru pala mane semen le'e pala lau ere huai tae ewi ha'ae tai lae olama tai usi re bunga tae ri ra eru, ri ra eru yewi ahelieru le'e timbang yaru tae mo sama kepen naloi an i tane lao haere i hale pakeane lahite lebe lebe i hale honda, lebe lebe hale oto ta'a lo'o haere u karna <hesitation> kalo tanhe ana sao hale m'oto sa se, tae m'sa'ae <hesitation> ora masohi sua yamahina ehu em kalu ne ha ire le niele lese me le'e niele sai ha'ae i sae lena, i sa'ae ya tunu ope wa'ue lo'ue tai ha'ae, ha'ae ehu sisie i asa ite lane tae iti tete tete tai hehue ehuwe mutu epulawa umkarun tai ei timbang yan men yo, itimbang yana inama mo sakepen, omata'e haire ta haire helu kalu he ana yo imo sahe ana, lamatae se ana eu se'e tam euhuwo hutu aihelu, tayau eu tala ai, auhutu nalo'onepu ohueru hes sosia re haire ehueru nalo'o si rumah, saka si pasang kobit tuhus, huturua heyau u hutu hutu, jadi lamata'e unae ehueru tehueru re rep kosen ehueru tae si lahuru, tahanu si anasi rumah. Mo re biaya mane ela'e le'e, karna hale luhuwale waerisin, hale oli, pkoknya re rante, segala. Kalu rante tamei itutiya sahae? Na mata'e si anause tam o euwo tala lawa hektar sa yae um masina me utala hektar isa juta rua, tau talla ehu e, tau suwa'u, tatihite sebehelu, se anase tam mo, hutama'a aiyai si helu me he tumata rame si'e ahelu meri yo Na butu si aiya nalo si luma le'e, oite tae hutue hu em paarasa hentem ru pa'arasa ma tomtia le'e kalu olama na omorasa heu'e, otaem haere ehu tam soama tamsa skali skali ta mutuema, mutuema tae umsa'amoko roana me lau humeru, suaeru sekarang, um tun isisa umutu tamaurulalu tamata'e nuwaheya se tam mo em na nam mahel ero lamasa he, lamatae na eheli eru am hale haere eru tam suama, ta'e himten helu, lam rempa lawa, tam haere nam sa'e nilae nesi helu. Lo'o reme hate eru ulu jadi yam una umsa'aru mo lahueru. Tae wananasi tam mo, uhumten sam umuranom saisi helu, loe otomauru, jajiu ana'e bini anase eu sa'aru, jaji um sisa ehueru tau anasi tam himtensa me eu nam i tolao periye, tolaru na masaelu tela'a ne na pabrik hehuru. Hehuru ehu umutu tam suwaeru peam mane men yo, na si timbang yaru mosa kepen, kepen tae ye ehu yale <noise> aanemao ne an, ne an i alemolahita pakiayana, ta ipake ta'e rintisem helu, am eu hunalawa, lawa huna haire helu tala lawa unalawa ehueru tam una palale, palale tam euhae tam ehu'e, ehu'e tae he tam mo mali ke hese tam mo helu hajei tala tara lipia helu, ta'e <noise> ai ai titiye sai unono haka, titiye me si haka si talau pe si ukure si haiye, tae silapae, si lapae otae rihiye, rihiye leipe amane tae si iskap ue, si otoe re otoe otowa re haire hem eru, sou mana, tapi eusi esi wayane, si sahae yane komu tae si masa iye aiyane si suwang si hale eru ne harus kepen, <hesitation> himten helu on onpahelu, on on pau mo moturu ema, moturu ema nalon on liti lipia helu, woti lipia um unae segala mo, pokokny <noise> reipa arasa si yunahase anawasi anase a papa eu o rua ruamutu ran elo mutu re ruau mane yo, kalu um eu yau tasau pa umturu, ta'e ou euyora lae yora tau paarasa, tau tau lau mite, umturuweu. Umturu ehueru tau apalawa upu'arasahelu wa'arasa upulou ana ehueru, ta'e usuwa'u hinten usuwa'u